hifineire nei; woodi hifineire zare, woodi hifneire zanna, woodi hifneire jee mangha, woodi mai malafa, baana hifneire zare nei a waawan a waata lahaf hewal hifneire zanna mo a waawan a waata a burtan der yimbe den hifneire mai malafa booh a waawana naftura koh a yaahan ghisei.